So a ƴeewii liɗɗi maayo geeci ɓe ɓuri ,defude eɓe ñaama, e kuuɗe muuɗun. Aya ko neɗɗo nanta, e ko yiyata, e jonka teleeji, e jannde muuɗun ni, ɗun woni ko anndi e banngal ñamduuji arabi sawdit.